Petut inekei na paipachini ko petut ap itonwek, ko itonwek ko ko keriip fo forestishek, kekool ketiik, kee chapu komie ke paal peek, ako petut notok ke- kesherekeanji eng' oratinwek ke muuch ke komii presitent, koipu ketiik kole okool amu ng'ekool ketiik kotaretech eng' roopta, ako ropta natak ing ng'oropon, komong tuku eng' imbar kepiye, komamii rupeet, korook, ko ketiik kora kokoneech arufu hewa msuri ako tarete ko kokonech koristo nekararan, ako koristo nekararan notok kepaishe kenemu koristo neya, koneya nootok kopaishe paishee <hesitation> ketiik, kochape amitwogik kwai, koechikitu, kealde, kepaish koechikitu kealde korok, ngealde kenyoru rapinik kora, imuch ketekse, ketekee korik komaroponi, amu ngoropon komuuch kochaanga kochutin koristo, ako koristo notok ko kikureen lemonia, ako lemoni notok kopare piich, ako leomia notok kochute langs, korook korook imuuch imee.